एवकाडो के खाना में कईन तरह से पिला के बनावल जाएच्छे। जीसे एवकाडो के मैस करके गुआ का मोल बनावल जा सकेच्छे। एवकाडो के समुधी में मिलाया जाए सकेच्छे एवकाडो के सलाद। में डाल सकेच्छे एवकाडो के सेंविच या रेप में डाल सकेच्छे एवकाडो। के समुधरी नमक में मिलाके खा जाए सकेच्छे एवकाडो के पराथा। भी बनाजाए सकेच्छे एवकाडो के नि पू तरसे बनावल जाए सकेच्छे।